زه خپله جیم ته نه ځم که څه هم جیم ډیر راته نژدی دی زه اکثره وخت کورته نژدی په پارک کی قدم وهم زه فکر کوم له کوره دباندی په آزده فضاکی قدم وهل دجم په نسبت ښه دی زه ځنی وخت یوازی قدم وهم او ځینی وخت نور ملکری هم راسره وی کچیر کوم څوک غواړی اندامونه ښه جوړ کړی نو بیاجیم ښه دی